ما بعرف ما جت فكرت من قبل اش راح بيصير لو أنه انقطعت الكهربا أو ما عد فى كهربا بالعالم ،لكن أعتقد اننا راح نرجع ل لهذا الزمن كيف كان الناس عايشين قبل الكهربا بتجمعات أهلية وخروجات ، هكذا أظن مابعرف.